Ra atô voaloany zô ka hoe nagnano anzani olona anô aminy tsy nianô de mialatsigny amin'ny faratampony si anô. Na azafady arô a Ramose azafady arô a Madame fade tsy kiniako alay izy Igny takeo fa variana alay Zao.